Ñavae kije, kusarou <noise> jara guaju, trinchi, sarten, kusaraipe va kua reta ñavaevi plastico pegua, jiero, ivira, pegua, jare aluminio pegua <noise> opareve kuareta ñanoi ñaneretape <noise> yaiporuvaera <noise> <hesitation>